Ñy fanambalia tonga lafatsy amiko moa <…> :-lafa rahay hifanamabaly ee, <shushes> mifankatea rahay zay, misy ñy fifañaja, misy ñy fifañampea. -Manahaky anizay koa ñy fahaiza mifampiheno ;hainy ñy mijanjy ahy, haiko koa ñymijanjy azy " haaaa " -Manahaky anizay ñy fisiany ñy fifampirehafa: lafa rahay ro mifampirehaky lafa misy ñy raha atao fa milamy zay ñahy ;hainy ñy toetsiko, haiko koa ñy toetsiny ee; mifañampy rahay romifañaja rahay, mifañome voninahi<…>.